Faa tawee eɗe mbaawi sabinbinde kuran wara e nokkuuje kuurɗe. <hesitation> ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. <hesitation> Walla wiide foyre jonka faa waratan. Ɗun nii ɗoni faamu an hen min ka.